إذا <hesitation> إحترق الطعام في المقلاة جرب هالطريقة أول شي -املأ الماء بال - املأ المقلاة بالماء الدافي خليها تتنقع ،بعدين استخدمي الفرشة وافركيها بعدين بتروح البقعة معاكي، وبالطريقة هذي المفروظ انها تتنظف بسهولة.